Amin'ny akapobeany tsy de misy tanjona loatra ilay paosy kely amin'ny jeans fa haingony fotsiny iny, ohatrin'ny hafahafa be raha ohatra hoe jeans misy paosy eo aloha dia tsis an'iny paosy kely iny, fa mety ilaina an'azy ihany ohatra anisihana vola, vola anakiray na roa amin'izay mba tsy azony mpangaro-paosy.